Zaho zane ty raha treko amy kiraro io zane e, misy reke misy faladiay e, misy ty ilae misy talon e, misy ty ilae misy taly emisy ty ilae le avy atsofoky avao, misy lase ty ilae, tsy misy ty ilae. Zay zane fantafantako amy kirako, raha ty treako amae.